B'aje'laj tulakal a' kelenpaalaloo' b'el uka'aj ti uxok uxokil jach ka'nal men k'ab'et ti la'ayti'oo' wa ma' ma' yan umeyajoo'.